Atuu kunixu kundexu nuu kutu njuina chí nenjuina kanutu, nakuchoto ha nejuina katuu xhetuu comidanrú xhetuu ndachiutu ndachito chinee, njuina bajuu ine'e ño'o ñenjuina ñe'e nunda chutu xhixhetu xhetuu nuneró xhetuu este xhetuu bditaru o xhetuu comida nro, cheku ndenjuina kuchotonró noatuu kunuixu kundexu chutu nutuu ye'e ndini nguina tuchii ndenjuina kutuu vanjuin, este nejuina kanutu chí onre ndete ndachito este detediutu njuajuina nañe'e ñe njuina ha kundadi iñonro kojo uñinru uniru onré, onré inidu nuu ndachutu yee yenjuina ndo'o no andana kuva'a inixuu nuu choto.